To mɨndai ɗe rayuwa nuwɨn dai hamba mɨn sɨna a ɗe kutato sɨba dabbobi sɨba midi ikɨm ɨnatlɨn sɨba zira lakumṫ moyi a zhɨku ata lakumi su ghɨru kuma lakumi dai nja buwaza, ikɨn har da buwaza da ɗɨma can ɨnatlɨn ikɨn da ɗɨma can ɨnatlɨn da ɗɨma kiwo ɨnatlɨn kusa tlṫnanɗṫma kṫwo natlṫn tkhṫn soboda wonka hamba mɨne naya jika. <hesitation>